புத்திசாலி பிராணிகளாக அழைக்கப்படுவது சிங்கங்கள். டால்ஃபின்கள் யானைகள் குரங்குகள் மற்றும். பறவைகள் போன்றவை அவற்றின் இன்செய்திகள். செயல்கள் மற்றும் வித்தியாசமான சிந்தனை திறன். இவை அறிவியலாளர்களிடையே பரிசு பெற்றவையாக. இருக்கின்றன குறிப்பாக குரங்குகள் மற்றும் டால்ஃபின்கள். பல சமூக மற்றும் சிந்தனைத் திறன்களில் உயர்ந்த. வியாபாரங்களை காட்டுகின்றன.